Bhunako atelemi ka nsong sa kisoma ka sigikilia eti nkpa akibhaga buliliwa kalibe mindia akikabhaga nkpa mindiaki miki mindiaki akome soma bba bhaitu sigikilia eti bhunako andulu ndia akibhutalabaniza na miki makanga gbeliaiku sa gia eti akikabha soma nau dhe otakana na na

Bizibu ndia aliku ka kolisa takisi na basi ali bhakupakiliaga sini bhukuyaga nibhumudhililiani kandi alibe ndibha bhakitetiaga sini

Mugasosi ali kwetantala tungilyabhe ndwali ndyakitoka lwalisa ndibha ki nweliyagabhe libho

Bhanikie bhanikiekali bhagbokiliani yabho ka sukulu nanga endindi kisomo kaluku gia eti mio ali mulku mio ali nkali bhoni ali bhaniki bhoponi ali bhakpa kandi bhoponi bhali na mugaso kasita bhabha nibha somi

Sente okumuisa ka sukulu ndia gavumenti UPE naye alike kuwo bhukbhuke ndio otungio ombuweku

Nanga kikengane nanga bhikibha nikilimamoti kikipesiana magezi andulu kima injo abhonge.

Nidhuwa lika nabho deni nidhuwa teliliabho simu ndiabho nanga bhabhi kinitoliaga kima majangaga ukuaka

Moti ndie nibio ka kingililia ndwali ka ka ka bilimwa bhakingililia moti kabha nali gbebhe bhakijombagabe nkele kabha nali gusi bhabbuma na milinga kabha nali koko bha puluninga injo poni bhaki haga nibhakatanga ndwali gbha nanka ndiabho so buli nkpa ali nesi akikingililiaga bhaitu ndie nibio andulu injo

Kikibhugiaga eti bhaniki bhalike nibhaibi asili ndia bhesu kima ndie kisemelelu kolai, kima ndie kisemelelu liyai, kima ndie kisemelelu jwalai kima bhie injo andulu ndie kikibhutoliaga bhia bhesu bhakpa bhangbheku

Andibha bhazaile bhakitoliaga bhaniki ndibhabho bhai ka sukulu na na bhalemi ka sidha sidhana bhakitoliaga bhaniki eti bhaye ka sukulu bhebembezi sa dini poni bhakitoliaga bhaniki bhai ka sukulu na toliabho mugaso ka kisomo

Ali sigikilia eti bheponi bhakakibhaga nai ndibha bhali nai bhakikozesa mindia kali nai kakikozesa nanga bheponi bhakakinganani runga bba andulu ndio okutakanaga ndia miyo ali nai miyo kali nai

bitongole ndiakali da gavumenti ali bhika ka ngongwambili abuzibheku baniki ndibaba somiyo ndiba kisobola kola nabo kakabe bikisa bakpa ndba ka ngongwambili ndyekina baitu bubuwe ka ngongwambili ndiasu ndiekiliku anxulu baniki ndibasu nabo batungilyebe nkida sa tunga mulimo

Anidi bizibu ndia bhakpa bagheku bhakitungaga ka ngogwabili ndiabho ali njongo kakuwa ka ki cueka bhajogo poni iso akibhubaga kabha zei eti bhamuli logi dhibho kundi ni bha bha bhusukana bhajongo nabho bhali bhaliba dhe njo adi bizibu ndiali kagogwabili ndiasu

Huuu bhanikiekali kabhatunga mikia loni hakilozesaga zibe eti bhatandike mudala ndiabho bhatandikibe midala ndiabho bhatandikibe kola mikia bizinesi pipi pipi ndia akizibe eti h atungi sente bhatungi mikia sukulu fizi ndia bha dia ho bhatandiki polojekiti ndie kina

Pulezidenti abhi kakabha bhana Yuganda bhatunge milimo ndia akidhuwa bhakpa bhehe bhatunge mikia sente ndia akidhuwa bhebhesiebe ka nsi mehe

Ali pesiyabho magezi bhaye ka sipatala bhaye bhe keblesiye andulu bhabhuyambe kabha nali bwetagho andulu gavumenti akibhu pesiya

Bhiyaisi aluji mamano ndyabhapka bhapka ndi bhekina bhakibheliyagabhe kanguwa menjo injo abhikisa bhizibu kabhufumbu ndyabho atabhangunka injo ali kizibu samani ndibhekina bhakiyegeryagabhe ngeso malujukana dhumbi bhahindula ngeso ndyabho kahinji

Ndie nihibiluani kolai sabbite nali kaya dhakililiai ali lika ninietekanizi tolo ndiali kasikiaibe akibhaga tolo sa ya ka mulimo tai bulikilo bulitolo nkibhaga ninili kakwetekaniza nti nkatandika mulimo ndiamo huma sa sabbite kasiyaiku.

Injo ali sa mugaso nanga bhakalakimbokota miki mindia ali na kabhondo

Injo bilimwa ndia akikipesiaga kandi akikiyambaga oye endindi habwa kima bhulwa tiko andulu ndia adhu nikikieyambisa koko ka kima poni

Nsika mindia amesi gba limi kikingiya eti abhueku oyoho nkimuhabhula alike nakiya ka sipatala bbaitu ka mesia bhokoti asikie ka sukulu aye asome nanga ka soma akibha ntua mugaso kolisa bhokoti injo yai nai ntombe-ntombe

Sebalisiyo babgei tungilya makulu ka lediyo babgei tungilya kama simu babgei tungilya ka mpapulo ndia bakihandikaga sa makulu na kama tv

Bisaku nguko ka bhakpa ndibhekina ndibhakali ndibha ka ngongwa-mbili ndiasu, ali anisabho ngeso andi bisabhoku kitinisa nabho bheyokye eti majima ka ngongwa-mbili ndiaka nanka bhaluku bhakpa bhatwa ngeso

Gulupu sabha luzu-luzu kali na nesi akitoka kolabe kima poni sa kisomo ndia bhaniki ka ngongua mbili bba

Lika imamoti hanulabe kima poni ndia asibhio sobhe sa bhakpa

Kabhulwa milimo kabhuisi kulungi bhakpa nanga bhaniki bhakisomaga eti bhatunge mulimo

Kibhueke bhahabhuli tabhi bhatua dini bhabike bhaonge na bhakpa bhabhuhabhule ka likiliana imamoti bhia bhakpa bhatua kunama.

Injo akibhaga mugaso mabhonga nanga sigikilia eti osoboki gia eti dako miki mindiako ansobhilila kima dhelu uma atakane na andiahu dhe kima mabhinjo kibiseku ganyiliana ndia akibhaga kima mabhonga

Mulingo moti ali onga na bitongole ndia akitoka gbeliabhobe pesiabho ndia bhakikabha tabhi mbata ndia bhalema, gali ndiasu bhalema na lika nikikibhupesia kima ndia akibhubhuwa ka tuntula.

Mbula ka dhoka kikitukaga ka inji mbula ka dhoka tolo poni nki tokaga leka libho njo kala kiguwa kitelu

Akiyamba sini sini ka kwelungasina injo nanga sigikilia eti ambe ndie bhikibisabe kwelunganisa injo ambe businge bhikikibhaga naibka ngongwa mbili ndiasu baa kwelunganisa injo akiyambi sini sini

Kangongwabili kuwo ndyasu bakpa bhakye bhisaga ka bizibu bhokaka bha kihibhaga sente ngoye lyaga bhakibhundaga bakpa bhakiyaga ka Bala bhanuwa mwenge okitakanaga bhakihisaga ka bhizibhu ndyabho bhokaka

Kima mabhika ndia akikiyambaga ka bigambo sa buyonjo alibe kyaloni alibe kyoghelo jikoni kima mbule injo andulu ndia akikiyambaga sini bigambo ndia agbananibe bigambo sa buyonjo ndiasu ndia ka injo andulu ndia akidhuaga kima alikau na tekaniliani kimui

Libho ndie kikitunganga ndia abhongio ka ngongwa mbili ndiasu ali tapu bhajungu bhabikisa kasu tapu andulu ndie akikiyambaga kikizosaga ka ngongwa mbili ndiasu kalibei kima ndiekina ndiekina baa kikiozesaga

Likagaga na bhaniki kikiegesaga bho asili ndiasu bhakintoliaga bhaniki nti ki ki ki gilaga injo na nijo mmm nka bamba bahanda nko bhakigilaga nko mmm asili injo kikikaga kisomese bhaniki na likaga nabho

Ali na mugaso mamadha na na likaga na bisaga bhaniki ka kima na gbeina na ntula ndiasu kima ndiasu kima poni

Bhabhokoti bhakikabha bhalikage na bhaniki ndibhabho bhabhatolie bhakikabha injo ndiabho akiya mani bhakikola bhoni ka miaka akibika bhabhoti injo hhh afbei mulimo gwa telekeleza bhaniki ndibhako bhaniki ndibhabho

Bhijibhu ndyasu kahinji kikibhanja kibhe kabhumui emi nankali ndyebhikili nankali ka bhumui bhijibhu kakisiyaga kubganana mamoti andulu bhijibhu ndyanu ndia kisiagabhe bwangu

Uma uma okukelelaga nuwa mikia akotu na mikia cai kabha nalibe

Ka kyalo ndiasu mbula ka dhakia tolo mamadha kekasokembe kikiyaga ka nkanisa kinkunga Mambombi adhuelie mbula asoke dumbi no kabha nikigubanagi kikikozesaga libho ya dhukiliagai ka tiko dumbi kima ndie kigubio atuwe abombe kulungi

Kindie kikitungilaga libho ndia akidhuwa alike nabeni ali gia eti bulikilo kikikombagabe nibhuave tone ndia alibe poni

Bisidenti nakimadhaga ka godha ndiaka Uganda nanga biluka amadhi sini matoka amadhiya mapikipiki nakimadha na bhakpa nibhakimadha andu ndulu bisidenti namadhi ka Uganda.

Gali na piki piki bhagbei nibhahidulabho mulingo sa dhetisaga hhh gali piki piki ibi bikukola akisidentisi nakuwola bhakpa ka nesiyo

Ndia akienikanaga ka nguwa sa kalimagezi sebhalisio adhu mamano ndiekina nakiholokanaga nanga kima sa kopai ka ntula ndiekina ndia agbei kolai bhaniki tangiliagai zibiliagai ka nguwa sa kalimagezi

Nkpa nibha ndimagi akweyokiaga bhantuwa kima sa luzu luzu

Gulupu sa bhasua luza kisomo kito ndia bhaniki bhaniki injo gulupu gulupu injo ali atikikania kuyo eti eti bhaniki bhasomia